لو اتمنيت أن انا اكون سمكه ليوم واحد هختار أن انا اكون سمك المحار لأن دايما سمك المحار فيه بورتينات وكمان بيساعد علي تقويه العضلات وكمان تدفق الدم في الجسم كمان سمك المحار فيه ڤيتمينات كتيره اوي هتساعدني في بناء جسم صحي